Ijie la tsonixjani, ti ko tjejó va chrínki ti nta̱, xi̱ka̱ ti nti kochintase̱n, na noheni kixin ri ko a la lonti va chónṭa va nti kokjo̱e va ke jína tjejo va to̱té va, itja va, ikja va, chraxehen va ri nti kokjo a la, ntahó titemáxin va, ko ri ko nti camaron na noheni kixin ri ko a la nti ijno va na, chonta va to̱té va, la xrakon va, la si̱nda̱kon va, na ri iko a la jína nti nkojíni ntihi la tꞌikoni kixin cuando ri ti, ri nti tiempo ijié la ri ko a ri chjan a, tꞌona nda̱xran, na tꞌikoni na o̱ chóxini va, na ri ko ballena la noheni kixin ri ko a la koyehye taha, na ko nti peligro ri ko a, kixin jína tsꞌinka̱ gente o̱, tsꞌínka̱ chanja la o̱, como yéhyé tse̱e va na, nti jína tꞌínka̱koa va gente. Ti delfin na noheni kixin ri ko a la tie tsjehe va, na ko chónṭa va nti nko nti nko tse̱e va la tjóá naa, ti cuando taxrenki va nta̱ la ya ke ntihi la kohya chjino nta̱ yéhyé la, casi tikohani va, noma nchexroani ri tele na tꞌikoni nkexrí tjejó ri ko a, xi̱ka̱ foca la koi nti ri ko a la casi tikohani ndehi como koha nta̱ yéhyé na o̱ na nti nti más ke ri nchexroani ri tele na taha taxrje ri va a, na tꞌikoni nkexrí tjejó va na hasta tsikosancho va, la sita va, na chꞌe va participar nkojí nti juego na o̱ evento tꞌixin, na kaín ri ko a na tanto koche la noheni kixin ri nti mojarra, la ta la jína taxrehe ri ri nti tjo̱e va la jína tjianki nti aceite la sinieni ri ko a, na ri koche ntsíntsí na noheni kixin ntsíntsí va na xri va ri nta̱, nti tsé va na xika ri nti cangrejo la noheni nkexrí tji va no noton va tjixin va na ri ko nti. Koche espada chro, la noheni kixin ri koche a la chónta va nti nko kehe ri nkayakon va kixin ṭate kixin ti ta ri tꞌixin espada kixin jie̱he va a, jína tjacha va tꞌoan va ko para sinie va na siín íso ko yéhyé, chrínki ri nta̱ a, na nti kaín ta ri ko casi koha ntihi noma ri tele na ntaha ri nti tꞌitjaxini o̱ tꞌikoni nkexrí nti tsjehe va, la o̱ nkexri site va, kaín taha ri nti chronkani a na ko nkexra̱ nkexrí tjejó, tjejó va na, na tꞌikoni kixin siín ri ko a la mismo va inie kicho va na, ó ntahó tinkatjia ri comide va a, na nti itsjé ko siín noma como ntihi chjasin la chóxihani va, na ó más ke ri tꞌikoni nchexroani ri tele e, na nti taha ri so ko ri chóxini tjinkánki chrínki nta̱ a.